संख्या दो मतलब आकड़ा दो दूसरो आकड़ा। मस्वरो एकता काजे विभाजित करें और एक साथ। लिन चलनें भी दर्शावें न बाराम सोचें तो जोडिन। न <hesitation> नावावें जो सकी दो आक। दो हाथ दो टांगडा न दिन न रात काजे जोडे सुख। न दुख काजे जोडे असो करें ये दो नंबर। <hesitation> संतुलन बनावें दो पहलूं में रिश्ता होगा फिर टीम वर्क। काम करें ते तेरे में दो लोग मिलें काई कर सकें सांती। मेल जोल सहयोग असो करें दो इन नंबर ते। <hesitation> जीचीज दिमाक में आवें।